روق ياباشا مفيش حاجة تستاهل تعالى نلعب شوية نلعب حجز كورة نروح نلعب شوية بلايستيشن نتمشى نضيع وقت تغير مواضيع عشان تنسى الللي حصل النهاردة دا وبعدين يوم عدى وحش مش أخر الايامولازم نفكر في بكرا ماحنا لو فكرنا في النهارده وعطلنا فيه بكرا مش هييجي وهيبقى وحش برضو فلازمنفكر بكرا هنعمل ايه